?a nake shikin kuruciya am, e sa'iyel ngel mi wala fa inna, mi wala baba mi don yeso bappa bappa be am, sai ko nbe ngadi. sai bo ko nbe mbi yam fuu hangal ngadai mi. e sa'iyel ngel mi rondo to gumbal diga do har wuro ba'illo ngal ndiyam e hore, mi yaha mi huwa mi warta e nder quru ender mi famaro fa. To sa'iyel ngel bo mi ummoto Jemma, mi ummoya diga ton dum mi warta biri, sa'an nan bo to mi ummoto daga biri jemma mi fa'a ladde, ngam wai wai ki wai a'a mi hulai ko fouru ko nbodi ko ngel ngele kam fu wannayi yam e sa'iyel ngel kam, mi fu mi <noise> mufulai minanta kulol komi e lokaciyel ngel kam ey, e sa'iyel ngel kam bo bo sa'i ngel mi wawai mi rondo dun mi rondo ware gauri, diga ton e'mi dogga mi warta. <noise> To joni bo yadake mangu fa'i nanguki yam, hande yabtuki leggal gotal ma sai wara saldoro yam eey.